<hesitation> Ny kodia fandamàna paty zany, i fa kodia zay de magnitsaky zany, mampitambaty an'le paty mampifangaro anazy de zay itiavanao anaovana azy, ohatry hoe lasa cacapigeon na paty jaune sy ny ohatraohatran'izay.